Sj merenya akwanya akc abakcsjm mu a, bea mobckc nye mbrahyjbagua a odzii kan ber a Ghana nyaa ne fahodzi. Siantsir nye dj, mpjn pii no modwen kwan a wcfaa do hyehyjj mbra a odzii kan maa Ghana nna kwan a wcfaa do hun dza oye na dza omo a otwar dj cba mu, ntsi djm adze yi nye adze a mebjpj dj mobohu.